باش نعرف <hesitation> الدافع وشنو اللي يخليه يكمل، نقولو شنو اللي خلاك تختار المجال هذا معنتها رغم الصعوبات متاعو، نقولو زادة كيفيش <hesitation> تتعامل مع ضغط وتحافظ على <hesitation> حياتك الخاصة، باش نجم نفهم كيفيش يواجه الشهرة والظغوطات، كيف كيف زادة نجي نسأله <hesitation> إذا كان نجم تعطي نصيحة لروحك بل الشهرة شنو تقول باش نجم نسمع من تجاربه ونصايحه.